Amin'ny tany io ao koa zay nohon'ny fisian'ny ireto karazan'olo maromaro ireto mitambatsy izay ro namoro ny kolontsain'olo io ao. Ka itony aby zany ny olo mitambatambatsy ao. ao ny karazan'olo Ibera zao. Ao ny karazan'olo seltesse ao ny basque, ao ny fegnicien ao ny romain, ao ny suève, ao ny wisgnofe, ao ny romes, ao ny mors ao ny juif. Ao avao koa ny grecov. Io olo maromaro io zany ro namoro an'io tagnà raiky io.